<hesitation> Mia gbɔ fiya, dekɔnuwo li, dekɔnu yi wo yɔna be trɔ̃kɔnuwo, trɔ̃kɔnu, dekɔnua, mì wɔna tɔgbe zikpi, tɔgbiwo ba azikpi yiwo kpa da ɖe eye wo gblɔna nyawo ɖe gbɔ ye be va na emea, mì wɔ nɛ le fiya. <hesitation> ye amewo ŋtɔwo tsite <hesitation> wo va yi ɖo dekɔnu ɖowo me kewo hewo va edzua me kewo subɔna. Eye wo gblɔna hiãhiã wotɔwo ne be va na me nawo, ye wo kpɔna nuya dekɔnua ɖe, asixɔxɔ ka ye le esio? Dekɔnua, ekpena ne mìa ŋti le ative be dzu me be <hesitation> mìa tɔgbewo be nuke wo wɔa, mì kpɔtɔ le ɖo ŋkuvi woa dzi, ne mì le ɖo ŋkuvi woa dzia, enuke mì gblɔa ekpɔna emevava. Dekɔnua, eɖo asixɔxɔ, asixɔxɔ le dekɔnu shi, ne neke dekɔnu gblɔ̃ kakaka va yi kɔa, ne le zɔzɔ le edzia, ya nɔa gbe nyuiɖe, <hesitation> ne mele zɔzɔ le edzi oa, agbenynɔ woa, anye agbenɔnɔ ke eŋti ma kɔ nɛo, eye nu baɖabaɖawo anɔ dzɔ ɖe dziwo. Ewoe agbe ya me fifidzĩ, dekɔnutɔwo le gbɔgblɔm be mgba va yi fifi o, mgba va yi wu ame o, eva yi wu ame, agbe tɔwo madze edzi na wò o ɖe. Dekɔnu ye le ese mɔwo dom ne mì, ye le nuƒo mɔwo ƒom ne mì. Mìa tɔgbuiwo be kɔnua, woawo dzi mì le, woawo yɔna be edekɔnu loo.